संगीत के कईयन प्रकार हो गईचे, जिसे सस्त्रिय संगीत, ऊपसस्त्रिय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, कला संगीत, लोकप्रिय संगीत, और भारत संगीत के कईयन प्रकार और <hesitation> सस्त्रिय संगीत के भी प्रकार हो गईचे। हिंदुस्तानी संगीत, करनाटकी संगीत, लोक संगीत, लोकप्रिय संगीत, सैलिक कला संगीत, होरी, रासलिला, गर्बा, कजरी, चैती, रस्या, इत्यादी।